Misy anakapela hatsaray, i Fara io zany mipetraky a ihosy ao. Da indraiky andro i Fara nandeha niboaky, nandeha tantsena tany i zany mba mijerijery hoe ino koa ny lamôdy mivoaky sy ny raha ôkan'izay. Da nifankatojo tamin'ny Tovo amin'izay io. I Tovo io da tovolahy, tena tovolahy i Tovo io. Vô hitany vo lavitsy avao da tena fa tara tagnaminy zany i Fara. I Tovo koa vo baka lavitsy vo nahatsinjo an'i Fara tonga da tara tamin'i Fara koa i. Lafa nifankatojo amin'izay ereo roa nifampitsikitsiky. I Tovo koa moa tonga de niresaky tamin'i Fara i. Da niteny tamin'ny Fara i hoe: atsika mba hiaraky. Da tonga da nanaiky i Fara. Rehefa avy eo amin'izay reo niaraky ndreo nandendeha, nisakafo. Laha harivariva iny amin'izay moa ny andro naterin'i Tovo i. Da niteny Tovo hoe manao akory moa ny amintsikaroa toy? Da i Fara koa moa zany tonga de tsy nisalasala fa hoe: ameko anao nimeroko ô. Da mifampiresaky antsika fa anao koa da mety amiko avao. Nanomboky teo sa niaraky izy reo da nifankatia da lasa nivadiky mpivady.